Ënt a pìé le robe, bütele ënt ün basin cun l'eva cauda, büté ël savun e fërté tantu le robe për gavé le mace e dop ëntà rënsé për gavé ël savun